Mburu kaa none ngoto min andi, <hesitation> dupeteɗo, e mburu juɗo daɓo. Ko wiyetee buuru koo kaa minen kaa ga amen gaa ɗii nii min anndi. Warmaa ana tawee goɗɗi ana ngoodi ɗi neɗɗo anndanaa. <hesitation> ɗum neɗɗo waawi sifaade hen jooni sabi buruji ina keewi noneeji.